चीन देश, गुन्डो देश का वाई, जी देश तो वारू पण जी तीनरा मानसे नी वारू रोहे, ती काई-काई-काई-काई प्रयोग करे, ती प्रयोग करता होतला ती कोरोना आ इड़ो। की जाणवर ने सब खाय जाए, जी ते साप कोड़ा भी खाय जाए, कीड़ा, मकोड़ा, सब कोड़ा धेखाय जाय, जी तो खाने था खाने रहे मानस ने बा ये तो गणा बुंदा लो।